Daarɛ woo puan, mam in sagum la gogo mita pitã. <hesitation> dikɛ duulɛ b inya gee kemese n giila gee nyaa yese kiŋɛ tuuma zi'an. Ayi, gee la san de la bakɔi puan, <hesitation> mam ni kɔ'ɔm sagum saŋa mɛ paara gogo n de woo mam ni sagum paɛ gogo anaasi n de saŋa mune la girego gee nyaŋɛ ba'asɛ lnkpemesego bɔkɔi woo puan.